आमी आमच्या रानाच्या कुडीन दोन तारेचा तेलाचो वापर करतो। एक जवन असा आनी दुसरो असा । जीवाक बरा आनी पाम मस्तो जीवाक ठोको असा। आमी आमचे सगळे जोवन करपाक वापरतो आनी पाम आमी देवाक आनी दिवे पेटोंग वापरतो।